په اوني کي زه دوه ځلي په رسټورانټ کي ډوډي خورم ا او همدارنګه زما د خوښي رسټورانټ چي دي دميوند کباب رسټورانټ دي چي دا رسټورانټ ښه کباب جوړوي ښه روش جوړوي. او همدارنګه قابلي پلو او نور زما د خوښي خواړه پدي رسټورانټ کي پيدا کیږي رسټورانټونه معمولا ښه غذا جوړوی او دخلکو دخوښۍ وړ وی